ہر انسان کو اپنی <hesitation> زندگی میں فیصلے لینے کا حق ہے ہماری زندگی میں ہمنا کبھی ایسا فیصلہ لینا نہیں جس پے ہمنا بعد میں پچھتانا پڑے یا جس پے ہمنا بعد میں ایسا لگے کہ یہ نہیں میں کرنا تھا، ایسا نہیں کرنا تھا ہر چیز کی ایک حد رہتی ہے، اس حساب سے تمہیں اپنی زندگی میں فیصلے کر لینا ہر فیصلہ ہماری زندگی میں بہت ضروری رہتا جیسے کہ تمہیں کوئی فیصلہ کرے تو ایسا نہیں ہونا کہ وہ فیصلہ غلط ہو اور کبھی کبھی ہمنا ایسے بھی <hesitation> فیصلے کر لیتے جیسے وہ غلط رہتے اور ہمنا لگتا بھی کہ وہ غلط ہے پر ہم کچھ کر نہیں سکتے اس پے تو ایسے غلط فیصلے نہیں لینا جس پے بعد میں پچھتانا پڑے